Maromaro gny fomba fa- mahandro akoho. Matetiky fatao aloha zany da gny misôty anazy, eo avao koa gny magnendy anazy, azo ataonao avao koa. Na azo atao rôti avao koa gn'akoho fa, gny matetiky aloha zany da, atao sôsy izy vô endasy. Zay gny fomba andrahoako akoho. Mazava hoazy tsy maintsy ombota gny volony aby, tapahy gny lohany tapahy gny tombony, fa hay tegna fa tsy de fihinan'ny gny gasy loatsy io. De igny amizay, afahy gny maloto aminazy gny tainy sy ny tariny da, igny madio tetitetehy, igny amizay endasy na andraho, asia sôsy na afangaro raha isankarazany, mety legume ohatsy.